Arasa mokoieta pañandepo pandepo kua omomae yande re reta jaeko mopeti ara gringo reta jeta pe omboguapi vorokuai guasu kuimbae reta ipuere ma oyoupi oyogureko jaramo se amondo se mandua kurai aesa yave kuarupi kuimbae reta jaema jokua gringo reta oyapo kavi kuimbae reta pe